First one <hesitation> indawo mu yiji sitto poʒoh ma poʒoh ponah ma yoh am munde wuri porah ma muyoh porah ma am ma muyoh porah ma muyoh gamo mugha lali porai ma mu lali porah mu am wanna mugha wattu peshi weh parko ma mu yoh ma mu yoh ma sake yoh manni am mugha yoh angappa domin ti pimun khan sitto angappa to ma mu yoh angappa ma wattu suru khiyen niɗitayani niɗitasu yani niɗitayani niɗitasu yani han ma yamba kha wanna am ma wattu ma sake <hesitation> ma mu weh angappa ma pheno ma yambayo am wanna magha wattu ma lokaci weh guɗun ma wattu sur suryen ma paɗɗi kha khira munda poɗɗina kha khira har lokaci weh ma yambayoh am sake wanna angappa guɗoh mugha wattu sake poɗɗani hbo khira don ti pimum kham munda pen pari kho khidem <hesitation> peshi kho <hesitation> a khoni weh wijin. So alenkhu ansibem kurbe <hesitation> mu yiji kha khira ma yambayoh mu wanna mu am wanna mu pərə khate ma angappa gwaɗa ma peren khatai yadda wai mu yiji shine lekha khira ma mu wanna lahni mugha lanih phep mu gha tarani sannan mugha wattu <hesitation> serep wattu ɓirna mu wanna ɓirsh muwa karaji ma mikhei kharo palani ma worah minah so ti piɗi sitto yini jene mu yiji sitto sau peleu, sitto khini jene ma mu wanna mu kho piɗi shima yiji porah amma yei anda yui parai ma wettu munda kha khirip kha ɗi buroh piɗi kho khidan soʒoh-soʒoh piɗi ma mu khauro muka lalani ma mu wanna mu laloh phep mugha wattu kha <hesitation> khauro piɗi ma mu khauro piɗi mungha wattu mungha weh khi dan <hesitation> buroh ma mu i eh khidan buro. Khun jori jori kho khidan guda tagai wattu leh piɗi silemun kho khuma piɗi woh munda murweh wattu khowa piɗi ma mu khawa ti piɗi mugha wattu duk plan munda ua pərə munda illina kha lililuh a wattu mugha illani mu wanna khawai ɗiʒi pərəni munda yi ta khiranun ma mu kadduloh pili kadduloh pili ma mu kadduloh pili phep pili yoh wattu kha am kham khidan an kurbe mikhe wa khirgi kho khidan haya kho kuma wattu nimu kha am khi khei mu wama mu khau ma wattu sai lokaci weh anfan yoh wa wattu sai mu khau dan mu. Angilah esi weh khoro khimunni ɗa mun mun amma gaba daya dai ti piɗi pərə khan gaskiya mu yiji ɓone so sai don angijem kurbe angigem kurbe kwata kwata mu ɗighi kawai to makha khan kha kurbe khiri pərə magha angigem kurbe khariyi poroj asali pərə khenan to duk lokaci weh mu illoh munda yi pərji munda mu yiji ma mu kha yamba, alenkhu kha yamba mun mo khawai amma asali bone kham gaskiya mu khighi bane shine asali paroh khenan ɓiyan khem kalubale weh mu yiji gwo ti pidi <hesitation> an kiwo kho khidan <hesitation> an khauro khauro ti piɗi damin kan.